Kir yuvish mashinasi kiyimlarni avtomatik yuvish uchun ishlatiladigan qurilma. Suv va yuvish vositasi bilan kiyimlarni tozalaydi, so'ng suvni chiqarib, kiyimlarni siqadi va ba'zan quritadi ham.